عادي تخاف من الطيارات، كثيرين من الناس يعانون من هالشيء, لكن إنت تذكر إن الطيران من أسلم وسائل السفر, لكن قبل الرحلة إنت حاولت تنفس بعمق, وفكر في الأشيا الحلوة اللي بتشوفها بعدين. يمكن بعد تشوف فيلم, أو تقرأ كتاب عشان تشدد تفكيرك, وإن شاء الله تكون رحلة ميمونة ومريحة.